معدل الانفاق على الماكلة بشكل اسبوعي تقدر توصل لديك ما بين خمسمية حتى لسبعمية درهم للشخص العادي او في الشهر تقدر ما بين الفين حتى لالفين او خمسنية درهم